عشان تغيري حفاضة طفل أول شي تجهزي كل الأدوات وتجيبي حفاظة جديدة، تجيبي مناديل مبللة، كريم وقاية، تحطي الطفل على مكان نظيف، تفتحي الحفاضة، تنظفي بالمناديل، بعدها تجففي جلده، وبعدها تحطي كريم لو تبي وتسكري الحفاضة كويس.